Behtchie ebami bee pom pom bepom puat beh barka, bepom eben be pommes beh barka puat ben pom pom Enyam, pual ben Ponak lbeh but mie nfikemal okalor but miefiki mal okalo, benyin ehh bie beh pomn, Lenyinu mifieh ochuwel, Ochuwel, enh Ewels whimu weres one mom ance le orong eum., Eweh whnn wereh orie mom aree le orong ehh. biebie, areteleyie kankangnter, Lafal arewa, que lebisni arewa le yeh, le beupan lebeye anewa beach le-le-len- leh leh liebusun obuyre, lebitches arewa, lepienginn Ininu ochuwen onene oynoynor Okekukel ngimuspens 'ayie opich, Ochiniwe owenwho I who maleweh mal on Kalo nde pie pie enyam, tide ofie pia lenyam ochunch weh who Iweh love, became aber he Crillebe, mille bernienkun teh ben newale tor, ben beh ne le okara le benne le leh le teh be 'Puat bey pom enyan mie mie bhoro bee chie puat beh agboro le beh buakweni beh agboro miekabo Chie chrie atsueh mbora bo boro asue otchieh mpielkabo piel benyin abee beh pie enyam., Betchie ebanri ebeh agboro beh keh mie atone ayabo ofchech, mborka boh borok, ben kelkel emi are mom chh enyan bechnie ebanne lbeh elie enne miabron tchitchi ane akabo Pie euyan, leh beh mpia kabo buakuen ewa Pohe chiepice chie mie piele mpam, mie Lonkie mpam. Yie mie ueni-hurri mpam eyahma beh meh bekelemie are Ebeh mom beh meh bekelemie are mom esh mi mpam ayu nyam je bach bee ne beh yiel owop, beh bee nyuch beyne bienque, ben bee pie atkarafom, ber bee liebenfen. ber bee kannu le agtens ké mpam puat beh Kelemie are bee ser bom; le mie leh Ochuweh owanie oweh mie fehh mbiebie chie mpiepie bienyin abienyam mfeh pia bebeh, bienyin.